Ma mi pensu che i can i can cuand a baulu o cuand a digrignu i dent o che a fan le cumunicasiun cun i autri soi simili, tüt li, e pöi magari anche l'espresiun ch'al an u da cume a bugiu la cua, cum a cum a cum a curu, cum a giögu, sai nen, sicürament a sërà lon